شو اسمعني, انت باش تحافظ على بدنك وكيفاش تني نظام صحي باللي قدر, راهو بالحق انت صحيح نعرفك, انت تحب السكر والكل, انا, لا, خطر لي ت <hesitation> إذا كان باش تخمم في بدنك, راهو أكثر حاجات تسبب مضرا للإنسان هما الحاجات البايظا, كيما السكر, الفارينا, اللي هكم بالحق بالحق لازم الواحد ينحيهم.